هلا هلا سمعت إنك خايف من الطيران، ودي أقول لك إن هذا شي طبيعي بس تذكر الطائرات من أأمن وسائل النقل. مو كل الناس اللي يسافرون يخافون يمكن تجرب تسوي شي تمارين تنفس قبل الرحلة وتفكر في الوجهة اللي راح تروح لها بعدين خلك مشغول بشي خلال الرحلة مثلا شوف لك فيلم اقرأ لك كتاب صدقني أول ما توصل بتنسى كل ها الخوف وبتستمتع بالوقت اللي قظيت فيه أنا معاك ولا تشيل هم.